Kuulõq, tõtõstõ annaq andis, aga mul sattõ kogõmaldaq üts su klaas maaha! Aga kas ma saa äkki kuiki kõik ärq kraamiq? Ja ma osta sullõ vahtsõ klaasi.